ɓa tinbiya ɓa ɛbuya ɓa eboreya ɓa ɲiyannan ɓa tinbiya ɓa sanmanan ɓa sanmanan maɓa sire curulu ɓa boni ɓa wiɲan aba rɛptilela ɓa boni matete